Roy fizakana ampiasainay am'fianakavianay de besimisaraka de merina. De telo amin'olona an-dragno aminay mampiasa besimisaraka de roy mampiasa merina. De le mampiasa besimisaraka zahay rehefa samby fianakaviàna fa merina ndraika zahay rehefa mandeha avelan'ny tragno.